woodi scientists feere ha duuniyaaru feere hanko o ɗo njannga no himɓe bollata, no o bollata be himɓe, nyannde feere say onyannde feere say o birti obi hankoni o ni o yiɗi o annda no ginnaji bollata be himɓe, say o yahi nder ladde o ɗo dilla o ɗo dilla ha nder ladde say o fotti be ginnawol o waɗi sa'a bo say ginnawol may say bi mo aya aya say o wari o ekkiti no o boldata be ginnaji may be himɓe naane be tagli Allah 'daban-daban' pat, say ginnawol may joɗi say ekkiti ni mo. Say o warti nder duuniyaaru to himɓe bolli o anndan to ginnawol bolli ma o annda.